ajigam chan chan baru iru ben najiko chan na mekol nchan bani ru eguar bala aker izenne osoro iyaji kini nu quar aker iji chan anu rikwele wiri nuoro iya jikini nu osum an gban iya jikini obol nchanlwoi kpola runne iya jikini ni sun obochan eturan hanhin iya jikini nna hen hen obo chan iya huru nchan kwushin nu hen ma runue zin nu nahen whorgal inneshin mmama l hen nu ljirichan henhin ibela osun itakport iya jichan or iworenma yi iya ji chan ozi han izen ji chan namen nchan broma iwenne oro iwen nchan nu oro iwengul kini nu oro nu assi yerinyin ibunchan sul kol bodon nu oro iya wenriri nchan nu oro guru mens ammahin Iweyala an yinreyin oso nu nu oshi yin ateran bodo iben kani ma jiwa ji nchan nu an hen hen icanna owe icanna ma da ojirimahia iguru iow guru iwo nchan sun iwo akaran yezikoriri bayaka bo nchan nu an han ijiri sun nhan iya cann ba deje nu bo ncah ijiri sun nha isi kwa ba ma nda en bejiri mahia nu bochan ijiri sun nhan baya canni nu oni shin akaran nchan boroma nchan boroma nu oro nchan broma nu oro ikpel kpolarune ma iwoyiiyi jiriri nchan like wene mamam mezen zosuna yan nhan nu oro oyaka num maguru nchan kam nu eli ekpe oya cannu ma guru nchan kam ma quan kwatayal nu eli ekpe owhona ya okar nu ma gbalitam okama guru nchan kam kwon kwor ngbakaru because eli ekpe okpoga runi moguru eli ekpe ki keo on sama Sonchan oboroma an guru lnunbola an ne mel nu oro an gururu nchan ma oro nu charichan oro amu chanari chan oshin ma ma yin bilam oro omu oka oro anu ne shin koma anu gwurukeini nchan mulla han guru mel han nu an ika na nunu chan obol han berele obochan lye ji suoro mekwatar oro ma oro shin mmama lwoye shin mmama ma ijigal nchan nu sun rish im mini miyin nji gel nchan nu sun rishim mini iji nchan sun rishi mini lwhela nu akoan rishi shin akaran ba kai a rishi wenri yenka buroma rishi wenerika broma oh an mootunakanu